هي مهمة برشا على خاطر هكاك انت تقعد ديما فايق بشنية قاعد يصر و واعي بالقضايا المهمة مهما كانت في بلادك او في العالم معناها تبدا تفيق ب كل شي و تبدا فيهم اما بالنسبة للحاجات الخايبة هو انو الاخبار متاع توا تعمل برشا ضغط نفسي للعبد تخليه stressée و داخل بعضو حتى تفقدو شغف الحياة